Aja ya tifi mii kua vichi ra <noise> iyioo, ta tuu iyo tikuaa ñaa ñuo ya taxi fuerza chi ta kuu vichi kua vaxii tivi i'i tiempo yoo se'eo ra ta kixa nantu lompa suva kixana vichi chi koo tejena ra, taninu ra takuu tata xijiyo kisira chininu ra tie xiaanu ciento kuraka, chianara kuñaa nujuni ra, koñaa cartera ra, kuñaa carro ra, kuñaa ña'a xia'a ciento xanuraka su nina tikiuti xixiraka tatuu nanao xiira, tatu koo nujuni ra ta i'i tiempo koo nujunia kuanara ikuu ntaa iku kaka nanayitai ra kuañaka xiaa tikuiti, kuaña i'i hora, uvi hora ra xinuña kuaña xia tikuitira tika kuu xita, tika xixinaka tika xiaxina xaa kooka ñaa xita chi koo nujuni, koo cartera kuñaa ra ika nuni nixiyona ka takuu mi nanai xioña takara nuni takuñaka nuju ntuura vivhi ra vaxi kuitantu chi ñaa koxixintu chi takuna kara nina yuvava, ntuchiva, tia'a kujua xixina kara vichira ta ko naa kuxioa kara takuu tii ñaaka na sinti xiao ya xixio vichi ta kuu ñaa xia'a kara koo ntejea kaa yaka vichi ra na xiao kuxio yuva ti'ívaa. Yuva tinanava, xi'i xia'a kava tasa ka nunju xi'i xia'a kaa, xi'i ntikisu kaava kua kuxio nina ñaa ntavi ra ni tikuixi ra ko'o tikuixi chi yio tikua kue'era kara yaka tikui koo ra, subi tikui vaa kaa ko'o tukuo chi xa yoo tu tatara xiiraka ra, tikui tie kana ñuo xio ra kuo kuera xio'o, koo ntoo xiira yoo yaka na ko'ora na kixao ta kuva tiempo kisi yuvasio chininu ra yo kuntee ciento año kuo takara xiko chi taka ya kixa mio kua kooyo yoa mi ñaa va'a kuxio ra taku seeo taka ra xiikanao kuxina ntuchia, xaa xiina kuxina tia'ava kunina yoo nina sopava a nina ya chorizo xixina sa'aka, nina ya kaava kuxina suu koo ntejea ka, koo fuerzaka na kaao xina tavina tutu, na kasana chiñu ra tuvina kantuana tama tuvi tataxiyo chi, tabala suva ii tiayu tika chinanu ra xintisoraka ta kuiya mi xanura kara a seera ku maii tukoia nanai takara ntakuaka ya kua'a setenta año kua kaa takara konti iniaka tiña kaa palara kaa xiavi xiatiaka ñu'u, xiatia kaa a kua tuntu kachintura tiaka ntayoo nixi sakea ñuutua kosta kua ntea ra kuaka ya setenta año yaka vavii kixao taku vichi xianio tiempo yuvasio ra. Ntixia kafuerza ñaa ya vaxi tixii ñu'u chi taxiachi vichi kua tajao voono tajao xia itu kukuee suvao xii mio vichi ra xinxaa ra koo voonu, koo ña'ana sa'a koo ra yaka vaa kua xianuna, nina yuvasiyu, tata, nanai tata vi- taku tataira nina naa xianu vaa xuaa ntakuna kaa tuxiata ra xiaxi tatai ra kontiini raka tuvitu xiata xacha nta'a vichi ra taa moto takana xiaa, nakaun xina kantianaru taka ra koo chiñumi ka kixiana, ta takuuntu na si'iyo kara mii ra vaa ntiko nta;a kaui tukaa katavi molinu kaata su vaava ntikoi ra, takuu navikara nta xii kuininaka xita yio inina vichi ra yaka mia kixa miyao sintivio mio ñu'uo takuu ñio yo'ora ñiun vaa kua xio'o yo'o xií, xio yuva, yoo ñaa ntavi kuxio taku i'i sanata nuu i'i yojo a nuu xia kijira saa kiitao loo kuñu sintikia, loo tiuxika kuxio ra, ta takuu xinaaka ra koovi ñiaa kixavi kuña tukutoo tuntavi ra ta i'i tiuxi sanana ka xiaxi tana koñaa xinaara vichi xikojo mi ña'ayo ra yaka ntoo, sitivio seeo, sitivio miyo takara xiotu kue ñiaka taku tikuxi ka xiora takii sayuo ra kata sukuo tuvio kantuo chi koo ntejea yaka ntoo kunajao ra va'a kua nujuo su vaavia chi yuvasio xintee xinaara koo tukuixi xiinaka, ntaku tikuxi koonaka nina ñaa ntavi xixina ra. Ntixia yoo tejena kaa tavina tutu tavina, taku takaa ntaku tavina ntee vichi nakao xiina ra na taaxia kuaana koo ntejena untena taka ra yakaa kaa mia yo'o ra xiova ñaa vaa ñuora vichi vaxi ntii xa'a su ya kaamiana xintii xaana chi na sintiana chi ñavaa yio ñu'uo, taku ñu'u sa'a ka kua kuvi nii ntixitaoa, niiyo ña'a kuxio, nina ña'a sa'a, nina ñaa cete xixinara, yo'o ra xio kuaa ñaa ñu'uo koo kiji kuntavio yo'o, yuva kua ntakami ñaa ra nina ya yoo nteje kua xio nijika katakua keje vonu ra takuu tikuitika na kutuori kutu unvaori, vichira takunu xituntu chi kuñuu ka xio ñu'u uun niika nujuni uun chiinaka ra xia ntuvi kara, xiasi xixia ka takoo kiyo nijika takara tami kavi xii tiutia, tamika xixi xita tixia koo kue'ea ka taa nayora sitivi ntiina mii ñuu yo'o ra xikaa xio kana, ta ninia vonu niniya ra inya kuyia'a yaana, kuyia ituna, kuyia vaaka kaa tiempo ra yaka saa kixa tuku mi se'eo taku, se'ekana ntee vichi ra xinina ko'ona tiutia u'un, xinikana kuxina ñaa ntavi yiona yaka saa kami ya yo'o miyo sitivio miyo chi ñu'u vaa ku ñu'uo ra na kuxioa ra yo koo vaa nuni kuyo, yoo ntakuu koo takuva nixiyo xinaa kuora vichi yaka ntoo ya kuitao kuaa vhichi ra xiova ñaa ñu'uo.